Yo hadama remmen nké angagni yékhini andala gnaga dioηadi a na nguémou yakharin thiré ya ganagni yougo geunaηa yakharé geunaηa a na gueumou yougou siré, bawoni yeukhou wouyi nkhibaré gnani. Wo ganato na gnékhimé wontala gnagana wonda yékhi lenki khoumbané wona fété bakamé. wogama kori wogana yékhimé wontokho doméya ma kalen gano bogoumé. yeukhou nkouηa fo guébé rayi danguina nokho a basi nke nkeniya wona mé khanouwa fina. wona mé khanou wona mé soutouri wona mé mougni koungana dangui wodo mé nakhaηa yokhou ké nokhon nsou wona khéri nkita khibarou rayi woréné wonakhaηa wo yeukhou ké nokho woya na nkhawa woni yakhé bagandi, wo ni yaakhé bagandi mé nakhaηa konpé nokhoηa wo di na wassé bakka séla. Fi guébé yi wodi gana bogou séla yakhalo gnani wontakha kawana méya. wo gana gni wo gui diarana konpé ké nokhoηa wonda bogou séla antini fonto nakhaηa kéηa a magna, a siréni woni yaakhé nbagandi konpé ké nokhogna, won da bogou séla antini kou foma déma gnani nakha.